Asaiko mitaingina an'ilay izy miaraka amin'ilay pneu kely anankiroa iny foana aloha izy, dia avy eo alàko indray ny ilany rehefa tena zatra tsara izy dia mandeha mitaingina miaraka amin'iny pneu ilany kely iny izy, rehefa hitako hoe zatra amin'izay izy avy eo dia andramako alàna amin'izay ilay ilany dia hita eo hoe voafehiny ve ilay izy sa tsy voafehiny, ampiana foana anefa izy fa tsy avela handeha irery